Menurut sa hewan yang paling pintar itu anjing. Nah, di papua ni tong biasa piara anjing. Anjing ini dia menurut kitong ini dia hewan paling pintar karena dia sebagai tong pu penjaga rumah juga. Kalau ada orang jahat kan anjing da gonggong kasih tahu kitong bahwa ada orang jahat datang ke rumah. Nah, anjing ini juga pintar karena kalau kitong panggil, siul begitu, anjing dia bisa datang. Atau panggil namanya anjing itu da tahu. Jadi kalau misalnya sa pu anjing di papua itu ada banyak. Di rumah itu ada anjing banyak, lebih banyak dari orang-orang di dalam rumah ini. Tapi yang paling saya ingat itu cantik. Kalau cantik itu, itu namanya, sa pu anjing pu nama. Dia anjing yang dari sa SD sampai SMA da masih ada. Sampe mau kuliah baru hilang. Tidak tahu orang curi mungkin. Anjing itu dia memang paling menurut saya pintar karena dia <hesitation> seakan dia mengerti kitong pu bahasa manusia- mengerti kitong pu bahasa manusia terus. Anjing juga, kalau di papua itu kitong pake berburu. Misalnya di sa punya suku ini tong biasa bawa berburu untuk berburu babi hutan. Kan ada orang papua tradisi berburu, berkelompok begitu, itu dong bawa anjing. Anjing itu- anjing itu biasa. Itu anjing itu sudah mengerti juga. Biasa mungkin bawa tiga anjing untuk- mungkin satu anjing dia kepung dari sisi kiri, satu dari kanan. Nah, anjing dong bisa tahu karena dong pu penciuman ini yang kitong andalkan, karena anjing punya penciuman ini lebih tajam dari manusia, jadi dong bisa tahu ini babi dimana. Jadi kalau anjing sudah menyebar ke hutan trus dong su menggongong itu kitong sudah tahu, oh, ini ada babi. Jadi nanti babi tu anjing kepung. Anjing yang dari kiri kepung- kepung dari sebelah kiri, yang kanan dari sebelah kanan, trus ada yang dari tengah juga, itu dong kepung. Jadi kitong yang berburu ini gampang juga, terbantu dengan anjing itu. Jadi menurut saya hewan yang paling pintar itu anjing sudah. Sa juga pernah nonton film tentang anjing- kenapa anjing pintar itu dari film haciko, anjing haciko tu- di jepang ka dimana kalau tidak salah itu, ada patungnya itu. Itu anjing bisa setia tunggu tuannya sampai dia mati di situ juga kan- kan manusia juga belum tentu bisa setia seperti itu. Jadi menurut saya hewan paling pintar itu anjing sudah.